hundrað ára fullveldisafmæli tekur á sig ýmsar myndir bókstaflega í tilfelli sýningarinnar

hér í Listasafni Íslands sem unnin er í samstarfi við Stofnun Árna Magnússonar Þjóðskjalasafnið þar smíða þrjátíu listamenn samtal fornra tíðar við samtímann og velta fyrir sér fullveldishugtakinu frá ýmsum okkur fannst mjög mikilvægt í upphafi að fjalla um fullveldið sem lifandi fyrirbæri ekki eitthvað sem tilheyrir bara fortíðinni heldur mikilvægan hlut sem er grunnstoð í því hvernig við förum að því að búa saman í samfélagi og varðar ýmsa þætti sem er tekist á um í dag og var líka tekist á um fyrir hundrað árum

árum til dæmis mál er varða þjóðarinnar hverjir hafa þegnrétt á Íslandi og spurningar sem varða lýðræði og sjálfsákvörðunarrétt hverjir taka þátt í að móta samfélagið hverjir eru valdhafarnir og hvert er hlutverk almennings þetta eru mál sem var tekist á um þegar fullveldinu var komið á fyrir hundrað árum og er ennþá tekist á um og um það fjöllum við með ýmsum hætti með skjölum og sögulegum heimildum en einnig með listaverkum og þar

dálítið stórt hlutverk í því að spyrja aðkallandi spurninga um ábyrgð Íslands sem fullvalda þjóðar og sjálfsmyndina og slíkt og svo eru handritin sem eru líka svolítið svona kjarni í sjálfsmynd þjóðarinnar verk á sýningunni eiga listamenn sem hafa á einn eða annan hátt fengist við spurningar sem snerta fullveldi Íslands þar á meðal eru Pétur Thomsen Birgir Andrésson og Ólöf Nordal og í þessu verki þá tekur Ólöf ljósmyndir af styttum sem voru gerðar á nítjándu öld og þær voru gerðar í leiðangri franskra vísindamanna sem komu á norðurslóðir og tóku afsteypur af frumstæðum þjóðum bæði Íslendingum og Grænlendingum og stilltu þeim upp hlið við hlið það er alveg ljóst að Íslendingar þurftu svolítið í baráttu sinni fyrir því að vera sjálfstætt og fullvalda þjóð þá þurftu þeir líka

við almenningsálitið úti í heimi

segja og sannfæra umheiminn um að þeir væru menningarþjóð það gerðu þeir meðal annars og ekki síst með

því að vísa í handritin nítjánda október er hlaðinn merkingu og blæs kannski svolítið nýju lífi í sýninguna geturðu sagt okkur frá því já nítjánda október nítján hundruð og átján var stórmerkilegur dagur þá komu tvö erlend skip og lögðust að höfn í Reykjavík og talið er að þessi skip hafi flutt

með sér

eða bakteríuna sem olli spænsku veikinni en nítjándi október gengu Íslendingar líka til þjóðaratkvæðagreiðslu og kusu um sambandslagasamninginn við Danmörku þeir kusu um það hvort þeir vildu verða fullvalda þjóð og það er margt mjög áhugavert við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ekkert svo vel í að vera spurð það var aðeins fjörutíu og þrjú prósent kosningaþátttaka það er eins og sumir hafi ekki treyst sér til að kjósa og sumir kusu á móti samningnum það var ekkert

einhliða að allir vildu eða treystu Íslandi til að verða fullvalda þjóð tækifæri til að vera þjóð meðal þjóða og láta til okkar taka því líka ábyrgð í svona alþjóðlegu samhengi og rifja upp gamla tíma jú ekki spurning lítil verk með risastóra skírskotun fá að njóta sín á veggjum Berg

gallerís þessa dagana þar sem listamaðurinn John sýnir undir yfirskriftinni stundum yfir mig fjallið

að vísa í

á

í að